kamti biye shete ka biya an ce ta tsafi gona an ko ta tsafin i tsafi ɗafsi mu ɗifshe i ummu ga deyyi ana ta omu dei zobi mo tosi lafiya lo ko dalo din be e amu wai ye yo kamti lame bonan ni lafiya mu mia godiyya mu ki dei mu mi a godiyya go dei baya gafan do tsafi kai so ki rani mu iti ɗo ki dai ni mu ina saɗaka suk duk ele i eli e janga ward e janga duk mu ina se loke ɗowen bonan ni lahiya atto mu wanka si to si lafiya dei kuma kiyyayye mu hau ki bala i ki tsautsayi ki miya akehawan ni na akom belem mu don Allah billa eh don ko a be et ɗonot ku guniman dan kenan ku waren kan ene mu don allah a temake mu diben mu janga wese se kan mu huzon mu bone a teimaken mu kas mu ko birji yaye ma